Ave, pos las emocionis juegan un papel emportanti ena toma de decisionis razonablis, queramus o no. Enque mos pensamus que las decisionis razonablis devin de basal-si namás ena lógica i la razón, pos no, las emocionis tamién infruyin en el processu de toma de decisionis. Oju, que tamién puei sel güenu el tomal las decisionis tuviendu por cuenta las emocionis porque los sentiris i las conseqüencias namás que se vein eno emocional.